יא, חיות האבן געפילן כ'ווייס נישט אויב ס'איז אזוי ווי מענטשען'ס אבער זיי קענען פילן, <hesitation> זיי האבן מורא, זיי קענען פילן פרייליך, פארשעמט, <hesitation> און אויפגערעגט, און ליבשאפט, און נאך אפאהר.